Mi tyongik ang'wanu chepo kaa aeng' ak chepo tumto ang aeng', kochu pa kaa ko seseet ak pusit, ko pusit kwame murek kemoi, ko seseet koripsei kemoi, ripan akoripe akot tuka, ako ko tyongik kai pa timin ko mii nekekuree sapitek ak toree, konyokwamenech tukuk che kikimin eng' imbar.